Ke Bokyi, be bi mu ne atcé kachad ganyi ke gi pia ke atche anyi kachad ganyi ke gipian be bi mu ne atce ke atce, mbup kashu ditce, ditce n di bankpidnghe, nnyinyeng ditce, kitce ndi bank ponghe nnyi nyeng ditce ke a tce ach ad, ditce ndi bank ponghe ke atce anyi, atce nyi bankponghe, ke atce atanghe, atce nyi bankponghe, ke atce nyia Chad, atce nyi bankponghe, atce kachad ganyi anyi ditce ndi ojang ndi nang oso oyen o-fu bi kwu bankponghe ke atce nyi Kwan gbad bi Jang nke-e ditce ndi anyi, anyi ditce ndi be nyin ke Boki bi mu bi tca ekwubashi bi dang e-fe osowo. ke ekwubashi anyi, e-e bi fyi ekwubashi, bi tca ekwubashi fin ke ditci firing a-bi ke esu bi da-fe osowo, ne n su nen bi mu buang esim, bi da Jang. Baned bato mbe batca ba <hesitation> biked bantcibe ebe, nki ne ajye nyi oned a-da by, oned oto <hesitation> otang ajye eyen ba muu ne ntcibe mu ba muu ba kan ke ditce ekwubashi andi, ba tca gbad bamam batca ba-fyi, ba ba ram birding gbad ba rdi ba Kyu mme Ke Boki to bi mu ne atce nyi etukakwu, nyi <hesitation> etukakwu, ke a tce nyin kachadganyi ke <hesitation> ke dipien atce nyi etukakwu to nyi nen kehkpo ne afe ke atce anyi kehkpo ne a-fe. Ditce, mbuop kashu, bi mu ne ditce ndi dijye, diyge ndi di fiifyi. nnyinyeng bi mu etukakwu mu men to etukakwu mu nnyinyeng muko etukakwu mu atce achad ke dijyen mu ko etukakwu echad nyiko, etukakwu enyi, etukakwu etanghe, etukakwu nyia Chad etukakwu kachadganyi, etukakwu nyirinyi etukakwu katanganyi, etukakwu kehkpo ke or kehkpo nedin, etukakwu kehkpo ne efe ke dijye and ke etukakwu nyi nen, bi mu ne etukakwu ni mu mbwop kashu, anyi dijye ndi di fiifyi ndi bi nu bi rdi gbad eji emu mu bi mu ne etukakwu, etugukwu etugukwu ke echad ne enyi, etugukwu nyi bi mung be ring bafub, bafub mbe jisos Krist erenghe jisos Krist kpo bukyu Ke etugukwu nyin ke dijye, bi mu ne etugukwu nen nyirinyi etugukwu nyi nyirinyi, bi mu byi rdi dijyi ndi ba da kong Kandi nen biru-bifiifyi. Kang kang bi fad mbyi beh pkang, biem mbyi beh chi gbad busong mbu baited mbe ba ring ke bi fad, ditci andi dibonghe bi nw byi Kong gandi nen. Etugukwu that is onyi dikaa, o-o etukakwu amu o-byi atce onyirikaa ne bafe, ke etukakwu amu, bi muu birding diji ndi ba do ko gandi nen biru bi fiifyi, nang ye nang nang ye nang buan eten nang mbe nyia kadu, mbe nyia na nyia, mbe ba fum akwu ba ba bise, ba be bise kang kang Byi rdi dijii andi kangkang biji jyeng ne ba ri ba dim ajie then nke etugukwu nyi nen nyirinyi nyi beh-rdi dijii. etugukwu nyi kwan to. ke otukakitu mu ba da ko gamu nen otukakwu mu. etugukwu e-ri dehkpoo ne efe byi mu bi rdi dijii nki ba da ko nen bufuon mbu jisos krist kitce andi nke ba fuon jisos krist. nang ye nang ye. bi mung byi jyeng ba-fuon wan mu oso. ohe enyi eten. oned mu o-be ke eji o-ba nyi be ke ashi bibyi eten. o-nyanghe be kangkang o-ri busong mbu ke byi nki nyio-dachi. anyi etugukwu anyi kehkpo ne bafe ke bi mu byi rdi dijii anki ki man ene.